Ny karazagna menaka andrahoako amin'ny hanigna hohaniko ndraika dia ny tena mazana ny ampiasako dia menaka madio. Fa mampiasa koa aho a menaboanjo rehefa amin'ny tany tena mahasahiragna be, tsy ahitagna mpivarotra loatra regny, dia mampiasa an'io aho, menaboanjo ndraindraika rehefa tojo amin'ilay hoe tsy azo anoharagna. Fa ny tegna fampiasako mazàna dia menaka madio. Ny menaka madio a dia ampiasako amina fagnaboaragna lasary, fandrahoagna ro. Dia zay no ampiasako anazy.